Ko ko ore jnakue'e nda'aso a jnakue'e ye'eso kuu kuu ñaliko jue'eso nuu doctor, xi ya'a ñatu doctor, ñatu ko ko ye'ndeso ño, te yāā ye ño naá eh ijñaso te xolukuso te, te ni ni nduva'a ní kú ñana na kuu.